Eia kekahi mau pāheu meaʻai maʻamau-waiūpipi, maiʻa, pineki, paua, ʻōlepe, hua moa, hua laʻau, hua palaoa, a me ka iʻa.